Raha zava-maniry zany aminay any ley de tondrahana isan'andro, isan'andro, la fa- la fa mazoto anao- la fa mazoto anao, la fa <hesitation> hadinonao moa izy tsa raha manino, fa raha fa mbola tadidinao izy de isan'andro manondraka zava-maniry zany aminay any.